<hesitation> ilíbi kayi ùú do náa bàni íɖò, kele búá bù nyo ú nà ɖí ni ɔwi, ɔwi bú á bú nàfá zàa cɛ́ únàlèe. ígbɔ úni fã cɛ nì mɔ́ɔ̀lilɛ ènù bú nàá yi kpòkpli bú nàá banìià màaké bú nàáa mí à fi iŋlu nyo nélèe bú náa mì fi ŋlunyo aŋlu lɔ, íɖo lɔ lèe. kele búáá atijɛ̀ɛ́ ani kɛ́ ɔgbáŋgba <hesitation> òpéte búá màawu. búnì bàa fa tu atíjɛ̀ɛ́ bú náa nò kpòkpli màa à nàáa nu nélèe ígbɔké búni bàni káèè bìà bùú banìi ɖɛ́ɛ́ úni wùlí íɖo bú no nyo nélèe. kele búáà iku búá nèze búna fa tu bú náa nì kpokplí bú náa bànià màaké kayi ùú mi nélèe ɔ̀sì nàáá póà kele búá bù nyo <hesitation> ùgɔ̀liàwa ni aliwa búá bú náa fà cɛ àtià ú nàá wulì sálá sálá sálá ka àá muà ú nà zá tu gonìà ú nà zá fe à nàáa zamùà ú zé fe ìziili ìziìli, ú náa ze fè ɖɛ́ɛ́ fò dò ìgbè màaké úni bàni íɖò kile ɖí tútúkpàbí ówó ba kpalíà úni nàa fa wɛ ɔ̀nyi ú náa zeaɖɔ̀à ɖɛ́ŋúú dò màaké úni bàni íɖò màa a ka àá mùà <hesitation> à nàáa bùni ùŋonì ɛɖí bàni gàké káyi ùŋonì ɛɖí banìi tútúkpàbi lɔ náka ɛɖí bàni íɖo lɔ. úni bànià nyo awu ú náa nyo nélèe, awu ú náa kplo búbì nyo awu ú náa sibìà kayi bìà bùú gbiéwu bú náa kɛ úni sú <hesitation> bulíbi, ɔlilɛ nyòo ùweenì ulu luulu ígbɔ ké bú ne ni bàni míì ìɖò úni íɖo búá màa ɔmi fínɛ ɔ̀ku ɖèé ɖálɔɔ bìà nàáa bànià màaké ikle wèe, ɔ̀sì nàáá póbìà nélèe, ikle wèe nàáá mi hàabìà nélèeè. úni ɖí bulí bi ìɖò.